Een kenyitap elipu aeng ak aeng, kokingitekemii imbarr kekesisiei koit seset ne netinine ko ngonyo konyo tinine konyokoyonat en kiagik siit neego. Konayonati kewakyo kap kakiwakyo kepwa kuchunu keonate koon keon, kochang'a piik chekakionate keon komoe kokilen kwaam negoo. Keon keonat agoi kepar. Konakionat konakipar anai ale kaa ki tinaen kimongen kiale seset kingakeri alen seset kakii kakii tinaen ee.